أكث -أكثر موضوع أكون سعيدة وأنا أتكلم عنه الطبخ والأكل، يمكن لإني أفهم فيه وشاطرة، وأحيانا أحب أتكلم عن التربية، لإنه برضه أقرأ -أقرأ كثير عن التربية، عشان كذا مرة أحب أتكلم عن الأكل ،وتربية الأطفال.